هو، که چیرې ماته زما کوم ملګری راځي نو زه به حتما هغوی ته د افغاني کالیو د اغوستولو سپارښتنه کومه او ورته به وایمه چې څوم ا راحت او ښکلي دي.